<hesitation> Nen'i France ndreka, resaka sakafo, resaka momba ana cuisine ndreka zany no tegna mampa- ifantohan'ny Français an, de resaka sport a de resaka politika, i zany kolon'tsainan'i France mampasongadina ananjy.